Naam guyya suun huji sunin uftayarisha won dhura guyaa sunn anin kartasi anin huji sunin khab ilalah dhub huji sunn huji atamithi woishin akasi dheke dhub irbabambeee berre suun won fedhen won yaani dheke akha tualieno ufdhur ilalah won sunn khulii irrbaba dhub diram Mal anin huji dheksun diramnu iriba khee woyaa nekhethee woyya maana woyaa cholee mathaa filedhe bisan dhikedhe mafuta dhibedhe akha cholee Jira dhuathan kasabee huji suun dhekhaaaa